Ngaha ma caru ma wati loa dinefa sampai ain nain akare, ica kaina pala mara londe, timbu, ngaha uta karamba, karamba ncango, doco, oi mangge noro oi <laughs> mangge, io manggere ndawi kai oi dipici tau mangge, mangge waura ntansa, pici tau sia saha satoi, de caru noro oi mangge ngaha doco ngaha oha pana kani uta karamba, uta karamba loasi karamba mpidani bune karamba mene uta toi ndede oi mangge ngaha kai sambal toma, a ngaha ma paling moda di ngupa ncera coina tapi nuntusi di aina akere ede mena ngaha ti loa di nefa ni, <noise> ngaha pa ma caru poda. Loa di ngaha, mangaha ama rai, ama sidi, ama bia ama ngadi, loa loa caru sia, ede caru poda ngaha ede. De, nuntusi <hesitation> ara rasa doure lingi deka ade de ntuwuni, kau wei, wei kebetulan kebetulan loa ndawi ngaha mbojo <laughs> ndadi ntuwu rau ngaha, ngaha ngaha ma ngaha rasa tapi ndawi <hesitation> ara ake. Ede ngaha ma caru pala ncera, uta karamba <laughs> oha pana, doco, samba bawa <hesitation> samba toma, oi mangge o wara sabua wali uta kato londe <laughs> uta kato londe ngaha pana pana, aka mbojokan eni moti lain bune ara ake. Ngaha uta dekare moda, moda diraka, nuntu londe, nuntu <hesitation> uta londe, keu, kepanto, poco, uta jariwa, uta ou aja, moda diraka karena mbojo heko ba moti mboda ta aka wati nggalin uta moti, kalo ara ake aka rasa doure, uta moti nggali, ncoki raka uta moti. Tapi kalo ese rasa, ese mbojo, ngaha uta moti, moda ncera. edepni, ngaha ma ncera, pala ti diloa nefa, di aina ake.